<noise> un ña sitiuntiu ku ntitu ña ña sitiuntiu kuu ko´o ha´ri, ña kisi ha´ri, tinto´o ha´ri kàa nanu ri ko´o ri, yasi´n ri ta´ña olla ri tanu sua sitiuntiu ra taku kàa nanu a´ra ta nta taku yaa viko a viko kuntute na´a a viko ntanta na a naña sa´na sa sitiuntiu olla nanu ha tyoo kuñu kua kantu kua ña ta taku kisili a´ra sitiuntiu ta ña satyontiy ntutyi li a ña santiu tute li´a santiu ra taku yasi´n ha ña sitiuntiu si´i ntiu takui sintiu kee ikì´in siasintiu kee taku tu´ña ko´o ha ra sinti kii sitiuntiua kee ña yuva li siasintiu a ña tute li a kantu li a ntakumi ra santiu ra sa´ra sa unn sa sitiuntiu ntii ko´o a.